اول ذكرى ليا في مرحلة طفولتي بافتكرها لما كنت انروح الحضانة. لما رحت الحضانة كان عيندي اربع سنين وكانت الحضانة داي اول مرة تفتح في القرية، <hesitation> كانت امي صراحة مهتمة بيا انا واختي وبتوديني الحضانة داي. قعدت في الحضانة دي تقريبا سنتين والسنة التالة كنت مستمعي. فاكرة كل <hesitation> او اغلب التفاصيل في الحضانة داي. لما كانت المس ابتاعتي تاخدني من البيت معاها وتوديناي. ومرة لما رجعت وحداي وتوهت واتضيعت ومكنتش عارفة نرجع البيت ففي حد شافني وعرفني ورجعني البيت. فكنت شاطرة جدا في الحضانة كنت نحفظ قرآن وكنت انروح الكتاب من وانان وظغية. فدي افضل ذكرى ليا ع الاطلاق.